Impresora tres D jei supeva yarakua katu yaeva ramiko esa oyapo jare kirai omopöra oyapo yave mbae ïareta, oyesa jare guinoe eh jokua yaesa rami jukurai eteiko oyekua oeki yave kua